pues may yë mëjk mu'uxë du ja xi'i, pero kap mëk këxë nyawa i'ixadëp, xi'i yë mëjk wo'on, xi'i yë mëjk nëmkë, xi'i yë mëjk <hesitation> jue este yë t'se'ey, xi'i yë este xu'ux, xi'i yë mëjk wi'istë, xi'i yë mëjk este je ju'ukë, <hesitation> xi'i yë mëjk este jë mëjk jue mëjk je tu'u mu'uxë, je a'axë, mayë mëjk pero kap mëjk nyayajnëjuebë, kap mëjk yak jamyet'sany këxë ko'o dun tëkëp edyekam më anyabë manyt kyëxëk da du këx jemyëtsëp madyjatë dun xa'atyë.